थाईलैंड को इतिहास बहुतहि समृद्ध और विविधतापूर्ण है। जऊँ प्राचीन सभ्यतौ और सांस्कृतिक ध्रावण से भऱौ भाव है। थाईलैंड ईको सीयम से पहले जानौ जात हतो। ईको इतिहास लगभग तेहरवी सत्ताब्दी से शुरू हुई गओ हतो। सीयम साम्राज्य के बाद ईको अयोध्या साम्राज्य के रूप में जानौ जान लगो। ईन्हे चौदवी सत्ताब्दी से अठारवी सत्ताब्दी तक थाईलैंड पे राज्य करौ। जऊँ साम्राज्य व्यापार समृद्धि और सैन्य शक्ति के मामले में महत्वपूर्ण हतो। मेबर्मा के आक्रमण से जऊँ साम्राज्य समाप्त हुई गओ। बीसवी सत्ताब्दी के प्रारंभ में थाईलैंड ने पाश्चमी उपनिवेशवाद से बचावै के लये समझौता करै। औऱ उन्नीस सौ बत्तीस में एक संविधान अपनाओ। जेके बाद थाईलैंड में एक संवैधानिक मन्आर्ची की शुरुआत भयी। जेके बाद कई सैन्य शासन और तख्ता पलट भये। लेकीन इक्कीसवी सत्ताब्दी तक थाईलैंड एक स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ गओ। थाईलैंड एक आधुनिक राष्ट्र है। जौ पर्यटन, कृषि, उद्योग के मामलान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभात है।